Pos me piensu que lo primeru pa una fiesta suspresa güena praneal, pos primeru tienis de conocel bien ala que hazi los añus. I la breva es que no aigan lenguaronas que se lo casquin. I güenu, vel un sitiu que le gusti i alogu tamién ave quién vas a convidal, á si no le van a gustal ala que hazi los añus. I ya tolo demás pos no tien muchu enreu, la comía, la bebía. I que la genti no sea mu hedionda i le dé una suspresa güena!